Maro amin'ny olo mipetraky a Peroa any e, ny mbo manaraky fivavaha nentin-draza, kanefa na eo ary izay da fa misy fivavaha katôloka avao koa ny any Inti raymi io zany da anisan'ny fety tena ankalazandreo any Da ny olo any koa ze farany ze olo da tena tia sakafo sy dihy